المفتاح كان سحري يفتح أي باب، لكن كان فيه سر اللي يستخدمه لازم يختار بحذر أي باب يفتح لأن كل باب يحمل مغامرة يديدة، وبعظها مليان أسرار كان لازم يختار بذكاء عشات ما يندم على جراره.